اه في يوم من الأيامات في طفل صغير أكتشف أن في باب في داره باهي، خلاص الباب هدا من جبل ما كان جاعد، كان الباب مخفي وراء من وراه دولاب الملابس بتاعه ودولاب ملابس جديم مخفي وراي وراه، خلاص لما فتح فتح <hesitation> الدولاب لجا الباب والجاروحة أصلا في مكان غريب وكأنه خش الغابة وفيها أشجار ضخمة وفيها ألوان أول مرة في حياته يشوفها وبدأ يكشف ويدور بطريقة بيش يرجع بيها.